في يوم من الأيام ، كان في شبح يخاف من الظلام، وكان يتجول طول النهار في الأماكن المهجورة، لكن أول ما يحل الليل يختفي في الزوايا، بس في يوم قرر يواجه خوفه ويكتشف إنه ممكن مش كل حاجة مش كل حاجة يسبب له خوف وجعد يجول أنا منخافش وحاول يتغلب على نقطة ضعفه.